<hesitation> כ'וואלט געשפילט די מערסטע וואס איך קען. כ'וואלט אסאך גע'חזר'ט און געשפילט מיט מענטשן וואס קענען קודם ווייניגער גוט פון מיך, נאכדעם אזוי גוט ווי מיך, סתם מיך צו קענען טשעלענדשען מיך אויסצולערנען וויאזוי צו שפילן זייער גוט אזוי קען איך ווערן א פרא.